Za moa zagny tsy dia mivezivezy be karakory fa, ko hoe leran'ilay za mandeha miasa regny zagny mety hoe foto minitra fôgna ny dia an-tongotra ataoko. Dia karan'izegny isan'andro isan'andro fa tsy, tsy mahavita hoe adiny raika na karan'izagny.